So a wati nebban goggirga ñyitce maada e dow brush maada sai ngogga demgal maada, nden ngogga ñyicce maada daga dow fa'a Les, ngada kayi na a laɓɓini kondeye bimbi.